Gawni əh ruyde genəm an təm genəm. Ninkə ni adanə an se ikə tə in gawni ni mi danə wan nayrə an mikə gekə min mikəre awtə gukə di allə awtə gukə di al nə ar kaw gawni urusalima mige min mikə reren wanu daŋsə bə min mi ge min mikə renə kə gawni mikən zaŋgə bə bulbula mi ɗakə ɗan awtətə kar i el gə nettə kar danə al sə e karimaya danə wankan dəl aliri nettə sə bətə awtətə kaw gawni giya nə mabu kaw gawnu ar i inu ay nə nettə karsə bətə gawni giya nə kpənə yi dabə ibə dansə dikəre a garə ari mikə ré gekə min mikə ré mikə zogə gawni gaw gaylə wanə mikə re mikən wəkə mikə zo gaylə daŋsə i nanə ən ar i inu bane ali mikə re mikə zo ar ay gawni giya mikə re mikə zo gə awtə <hesitation> womtə sə i nanə ari. Gəsimigən relə doŋ a doŋ to banda ninniban nəkə gə ban ə gawni ə nasarayi za nə diga dələ gawni america nettə a bəybərə gawni i isekələ a wəkə wən əy zənsəmre mə wəkə gbomtər i daŋgənə beləpa aa naybaytə kar gawni giya nettə kar məkə wəkə məkə wəkə da albərə ama ma wəkə wən da anbi tan birgə wanu irim antəm am migegen min mikə reren mikəre urusalima mikə zogə a mikəre nasa rayi dələ america mikəre mikə zo gə ulbə ni daysə dərme ən ay idanə ali nəre ini i elgi sə nə iri nettə sə itə danəre ali nənsimi nən temləpa kpək kpək an ɓelə ɓelə məkə re mikə zogə to aynə bankə wan nayre aynə səwrə ama bankə mi ritərin tanləpa min mikə oywan nayre an kokuma zum kən gbətirimi naybəy mikə ren rekə antəm ami mikə zo gə irem antəm ən ami.